په لرګیو خواړه خوړل ښه دي ځکه چې طبیعي او صحتمند دي. لرګي خوراک ته یو خاص خوند او بوی ورکوي. چاقو د خوراک پرې کولو او پاکولو لپاره ضروري دی. پنجې د غوښې او لویو ټوټو نیولو او خوځولو کې مرسته کوي. دا ټول وسایل پخلي ته آسانتیا او خوند ورکوي.